Ah! boloky lihity mahay olo. Mahay laha ohatsy i teza antrano rey, satria misy koa ty olo sasany miteza boloky antrano, mifioky i, sady laha misy mangalatsy na olo tsy hainy bakany handeha hilitsy aminao ao, vahiny, mifioky i, mampandre anao tompotrano. Le laha ohatsy koa vaky lelany iny, mahay miresaky i la miresaky manahaky antsika zao.